Pos el country es delos Estaus Unius. Es comu el blues peru sin gracia denguna. Las sus letras que palran dela vida nel campu, l'amol i la familia, peru alo menus a mí no m'izi ná. Me recuerda delos ranchus essus i los praus essus grandíssimus d'América del Norti, ondi la música country se desenroó. Essu sí, es música bien cenzilla i me figuru que a la genti que le gusta pos le hazi sentil comu estandu en casa, a gustu cona familia, los amigus i assina. Si te digu la verdá, no me recuerdu dela letra de denguna.